يعني اتشكر الشخص شكرا جزيلا ادعيلو بالموفقيه بحياتو وبالمقابل اقلو انو انا أن شاء الله أو بمقتبل العمر الجي اغدلك هيه بفرح أو بحزن أو أو أو اغدلك هيه بموقف يستاهل